Mi yeloto to mi warti bana So tawii miɗo waawi heɓde toɓɓere ngoni ngam waɗude njam e ɓe goɗɗe, mi waɗataa jaɓde toɓɓere fowrude fiyaangu e yimɓe. Ko nde o waɗataa waɗi ngam miɗo njahata yamirde e ɗon o waɗa njiddaade. Miɗo waɗataa waɗude njam e nguurndam ngal rewɓe waɗa waɗtude waɗɓe ngam waɗude toɗɗungal.